சராசரியாக பெரும்பாலான மக்கள் ஆண்டுக்கு. முறை பயணம் செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பயணமும். நாட்கள் நீடிக்கும் இது வேலை நெகிழ்வுத்தன்மை. இருப்பிடம் மற்றும் தனிப்பட்ட பயணப் பழக்கம். போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்தது.